ער איז געוווארן אזוי קליין אז וו- וואו ער איז געגאנגען האט מען אים צעטרעטן, ווייל מען האט אים נישט געזעהן, <hesitation> ביז איין טאג האט ער געטראפן א קליינע קינד וואס איז געווען נאר דריי יאר, און יענע קינד האט אים געזאגט אז, אויב ער גייט טרינקען עפעס א מין וואסער - גייט ער צוריק ווערן גרויס. און ער איז געפארן, ער האט געטרינקען די וואסער אבער, ער איז געבליבן קליין, און ער איז אייביג געבליבן קליין